टोस्टर का मुख्य उद्देश्य, ब्रेड को टोस्ट बनाना हंमतो है। जिसे वाह कुरकुरे और स्वादिष्ट बन जाते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। जो ब्रेड स्लाइस को गर्म करने में उसे भूनने में काम आतो है। कुरकुरे और स्वादिष्ट बनाने में हतो है। ब्रेड को भूनाना: टोस्टर का सबसे बड़ा उद्देश्य ब्रेड स्लाइस कुरकुरा व खस्ता बनाना हतो है। ब्रेड को टोस्ट करने में यह सबसे बढ़िया हो जातो है। और खाने में मज़ा आता है। स्वाद और बनावट में सुधार: टोस्टर में ब्रेड को भूनने से उसके स्वाद और स्वाद में सुधार हो तो ब्रेड का बाहरी हिस्सा क्रिस्पी हो जाता है। सबसे ज्यादा भारित सतह हो जातो है। अंदर का मुलायन हो जातो है। कुशल और आसान उपाय: टोस्टर का उपयोग बहुत ही सरल है रहमत है। आप इसे सेट करके जल्द ही ब्रेड के स्लाइस को टोस्ट पर कर सकते हैं। जिसे रसोई में ज्यादा समय नहीं लगतो है। इस प्रकार टोस्टर का उपयोग डिश, ब्रेक को जल्दी कुरकुरा बनाने और स्वादिष्ट तरीके से टोस्ट करना होता है।